जै हौण आपणे लड़कुचो बेरी बाइक सिखा त हौं आपु पछिंडा बोथ्ये होंदा त। मुखे धंगसे आंडी जै एंड सांड चलालो तो तेत्तके म्हूंदी थरकांदा त एक शाट। तब सिखदो तो धंगसेको और तब एक धंगकी थरकाई देंदा था ततुंडी तब बोलदो तो न बाः एब सिख गा।